Sohõ taamu cee marje kaŋ goono ay se, taamu ce kaŋ goono ay se i ga te taamu ce way cindi-igu kaŋ goono ay se sohõ ka gisi. Toh taamey manci kala fallan no, toh sohõ day taamu roba wane goono, susu goono, kuuru wane yaŋ goono, waŋkaŋ manci kuuru wane yaŋ goono. Afooyaŋ goono kaŋ manci kuuru no, manci taamu roba wane no ikulu taamu yaŋ dayno. Toh sohõ i dumay no ay se sohõ ka gisi ay se so fuwo ra ingay no waŋkaŋ ay tun ay ga daŋ ka dira nda. Amma kuuru wane, roba waney i ba da kuuru waney waŋkaŋ yaŋ goono ay se ka gisi sohõ ra. Zama sohõ din du kuuru wane yaŋ wo, din du ingay bor gu cine ka gisi wala iddu. Toh ingay wo din du di i hanno yaŋ ka day, i ga lokaci candi ni go ga gway day. Toh taamu yongo waney mo, roba waney ingay mo nan-da-nan no i ga tara ka buu ase no doole ni ma ni day iboobo, ka gisi kaŋ ni gin muraado tey da. Toh inga mo, suso mo kaŋ go ni se din tun ɲumay yaŋ ni ga daŋ ka kway ka ɲumay, din yee ka'ka ma ka'ka gisi. Amma din na day ka ne ni ga bar-bare no a si gay, inga wo a ma buu, a se no sohõ i si ba a daymi gumo. Amma yongo waney wo din ni daŋ naŋkaŋ ni tun ni muraadu se kulu ni ga koy ka te, a ga te.